لو كان عندي خيار بين قراءة كتاب جيد أو مشاهدة فيلم جيد، أعتقد بفضل قراءة الكتاب، بسبب إن الكتب تعطيني فرصة للتعمق في التفاصيل وتتخيل الشخصيات ،والمشاهد بطريقتك الخاصة، الكتاب يعطيني مساحة أكثر للتفكير والإستمتاع بالقصة وعلي وتيرتي ، أما الفيلم رغم إنه ممتع وسريع إلى إنه غالبا يحدد لي كيف المفروض يتصور الأحداث والشخصيات؟